மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் சொட்டு நீர் பாசனம் போன்ற மேம்பட்ட நீர் பாதுகாப்பு நுட்பங்களை செயல்படுத்துதல். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி மற்றும் ஆதாரங்களை வழங்கும் அரசாங்க ஆதரவு திட்டங்களை வழங்குதல். வறட்சியை எதிர்க்கும் பயிர்கள் மற்றும் நிலையான விவசாய முறைகள் போன்ற மாற்று விவசாய முறைகளை ஊக்குவித்தல்.